Mening fikrim o'zgarmaydi, chunki bu menda jiddiy ahamiyatga ega. Meni tushunishingizni istayman, lekin oxirgi qarorimni ko'rsatishni xohlayman. Sizning yondoshuvingizni hurmat qilaman, lekin men ham o'z fikrimni himoya qilaman.